Oyi le'a pɔlɔɲe tun be, to'o mi cansan bio Itilɛre a wara ri tun so, unyi bɛ vuru polɔɲe wo ho loo yɛɛ nɛ erɔpuh aItilɛre a fara alemaɲe wa. Donk Itali, Alemaɲe pilito ,alemaɲe siaba matete ho deziɛme gɛre mɔndiali.